बादल लागल आकाश केकरा देखेके निमन न लगैसै । बादल लागल आकाश सबके मन परैसै । आ हमरो बरी मन परैये, हमरा कथी मन करैसक कि कहियो हमे एउटा एकान्त ठाउमे जाके बादल लागल आकाशके देख्ति । उजगा जाके भुईयामे सुत जैति आ उपरि बादल लागल आकाशके देख्ति, उ बादलके देख्ति उ चिरै सबके उरैतके देख्ति । आ आकाशमे बादल त केतना प्रकारके कैसन कैसन चित्र सब बनाइये नत उ देख्ति । अपन सोच्ति कि हमहू कथी बनाऊ आ उहे सब देख्ति । आ हमरा दोसर मन कथी करैसक कि हमे अपन मन परेवाला इन्सानके साथ उ ठाउमे जैति । आ उहे बादल आकाश बादल लागल आकाशके नीचा बैठति, गितार बजैति आ उ हमर मन परेवाला इन्सान गाना गैति । आ हमनीके निमन निमन खैति उजगा जाके पिक्निक टाइप मनैति का हमनीके उजगा जाके । उहे सब हमरा बरी मन करैये करेके।